Este yala chir ioo tiempo este saa vijii bueno icuu diciembre kuu xaai yuiyoi yua kuoi este yala xintirii este planta lul, ioo nu nao ioo tiji in folamo yuiyoi yara te este ioo tiempo, mayua kachirin itu, kuu sau kuun yua te kachiyo ituyo este te nu sau te tuami.